Ah s' putess turnà, e come e come c' vuless turnà, è la lotta dà vita mia. Nel senso che chell che vuless fà io, fermass 'a Garibaldi 'e quand s'è permis 'e fa quest'offesa al Sud dell'Italia. È pigliat, è arrivat, sapenn ch' 'o Sud veneva cà, che ci stev l'ignoranza, che 'a gent lavorava dint dint 'e camp. Che c' sta chi facev sacrifici e tenev 'e sord ngopp 'a banc, 'e risparmi 'e 'na vita sana. È arrivat iss cu cu cu quel tipo là del Nord, Cavour, che <hesitation> nun teneven manc una, steven dint 'e paludi, steven senza niente e s'hann fatt la furbata di tornare in Italia e far capire che dovevano fare l'unità d'Italia. L'unità d'Italia che cosa? Loro nun teneven sord, nun teneven nient, tenevano solo forse cocc preparazione in più pecchè al Sud Italia c' stevn l'ignoranza. Loro non, che facevano? Allora io avrei fermato questa persona, cu tutt 'o cor l'avrei fermata se <hesitation> sarei diventato veramente uno che nun c' facev fa nemmeno 'nu metr, ma nemmeno dalla Sicilia 'o facev part. Pecchè ha fatto 'o danno chiù gruoss cà c' putev fa a noi dò Sud. Quello là di venire cà, 'e ci illudere, 'e s' pensà a chissà che c' dà, però alla fine che è fatt? È venut, s'è pigliat, c'ha illus, è pigliat, s'è pigliat tutt 'e sord, s'è pigliat tutt gli averi chellillà dà gent ca facev 'e lavor dint 'e campi e se l'è portat 'o Sud, al Nord E 'o Nord che 'a fatt? Poi si è pigliat e s- s'è ne fottuto poi di sta fase dò Sud. Quindi io io sarei diventato il patrono numero uno del Sud Italia. 'O Sud Italia, ma non perchè voglio fare, che ten' l'Italia da Nord e Sud, però se c' lasciav sta n'atu poc e c' facevan crescere n'atu poc poc e c' stev 'na persona dò Sud che venev e cu 'nu poc 'e cerviell 'e chiù, oggi putemm dicere che 'o Sud era chillullà trainante e che purtav l'Italia annanz. E 'o Nord campav ancora dint 'e paludi. Pecchè mentre nuje tenemm veramente 'e terre, tenemm 'a vita, tenemm 'o mare, tenemm tutt cos. Loro nun teneven niente. Teneven palude, terren, senza coltivà e senza niente. Quindi io fermavo a Garibaldi, chest' è 'o rimpianto chiù gruoss ca putev ten. Garibaldi no.